أحب أطبخ واكل أكلي بالبيت, لأن يعطيك فرصة تجرب وصفات جديدة, وتخلي الأكل حسب ذوقك, كمان ال- الطبخ مع العايلة والأصدقاء يكون ممتع يقرب الجلوب, والأكل بالبيت يكون أريح, واضمن إنه صحي ونظيف, أما إنك تروح للمطعم أحياناً يكون زين, بس أحب جوا البيت أكثر.